Bun we yi bari aba nicoza, se yi mi ba sɛbia na, aba nicoza ta ma weve, aba sɛbia ta ɲama wera.